Ny <hesitation> ny vehivavy tokony ho vadiana zane sy ny, na lehilahy tokony ho vadina, tokony ho jerena oe manaona ny toetrany, mifankazaha, mifampizaha toetra aloha, fa tsy de hoe tsara tarehy io an, na tovolahy roke, na ampelasoa roke le valiko avao fa mizahamizaha toetra aloha, ny toetra aloha jerena voalohany indrindra, zay no zava-dehibe indrindra